How much money people can spend on food it depends a depend on your financial strength a depend on ley work you doing ley day you get plenty money you eat good food ley day you na get plenty money money ley one you able to buy or you can afford la ley one you can eat ley get different different people neh and different different class of people neh some people la money people some people la average people some people ley na get ley ley can eat dry rice everyday so it depends it depends liberia we get different different class of people money man can eat fifty da us seh a day ley poor man where working to red light selling his goods and thing neh he can give his woman five hundred a day for food it depends on your class so I can't be specific to say ley person can eat two thousand or three thousand everyday a depending on ley job you doing ley income you earning Yeah and how you can get money ley way how you can get money la way how you will eat ley so if a man can eat fifty dolla a week you mon know we get four week in ley month la man will be eating two hundred a month if a man can eat three thousand a week <hesitation> la man will be eating twelve thousand a month so a varies and a depend your financial status determine wor you eat in liberia you get money you want eat fried rice you eat fried rice you want eat jolloh rice you eat jolloh rice you want eat dry rice you eat dry rice you want eat palm butter you eat palm butter and all ley soup neh I calling la different different prices to cook it so a depend on ley man financial strength some people na everyday ley can get money some people in liberia only sunday ley can cook some people can buy food from cook bowl shop to eat everyday ley na thinking abor cooking so a depends yeah your financial strength determine wor you eat in liberia if a there you eat ley when you see a you eat ley yeah.